التعليم أساس تطور أي مجتمع من غير تعليم الناس ما تقدر تتطور أو تحقق أهدافها، التعليم يفتح الأبواب للفرصة ويزيد من الوعي والفهم للناس، لما يكون المجتمع متعلم أقل أخطاء تحصل وتزيد الإنتاجية، التعليم يعزز من قوة المجتمع ويدفعها للأمان فبدونه المجتمع يتراجع ويصبح ضعيف وغير قادر على مواجهة التحديات.